أول شى بتلبس الحذاء، بعدين بتسوى عقدة صغيرة بالرباط تبعوا، بحيث إنه يكون مناسب على قياس رجلك أهم شى مو بضاغط عليها، أو إنه مرخى بالمرة من عليها، ظبط مقاس رجلك وتسوى عقدة، وتسوى بعدها هذا الشكل اللى بيحكوله ربطة صغيرة بس.